waɗa e breddi to wuro kam arande naftiri e ndiyam pawuɗam ngaata yist e lanɗam e suga e flaawa waɗo niidin majum gaɗa raisin se gaɗa kokka ɗum chef sai sa'a ɗum taga ɗon ñama hunde ma nana belɗum.